ⴽⵓⵍⵉ ⵙⵢⴻⵙⵜⵉⵏⴰ ⵢⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⴰⴽⴻ. ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵢⵉ ⵙⵉⴳⵓⵎⴰⵜ ⵜⵉⵢⵉ ⵀⴰⵏⴻⵉⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⴳⵡⴰ ⵜⴰⵡⴰⵜ ⵜⵉⵙⵀⵇⴰ ⴰⵍⴰⴷ. ⵏⵢⴰ ⵡⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴳⵡⴰ ⵏⵉⵙⵀⵇⴰⵍ. ⵢⴰⴷ ⴰⴳⵡⴰ ⵏⵉⵙⵀⵇⴰⵍⵉⵏ. ⵏⵢⴰ ⵏⵔⵡⵀⴰⴰⵏ ⵜⵉⵢⵉ ⴳⵀoⵔ ⴽⴰⵔⴰⴷ ⵜⵉⵢⵉ ⵙⵉⴳⵓⵎⴰⵜ. ⵙⵢⴻⴷⴰⴷ ⴰⵙⵏⴰ ⵜⵉⵢⵉ ⴼⵍoⵜⴻ. ⴰⵜⵍⴻⵉⵏ ⵜⵣⵉⴳⵓⵎⴰⵜ ⴰⵀoⵍ ⵍⴰⵏ. ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵢⵉ ⵜⵉⵢⵉ ⴰⴳⵡⴰ ⵜⴰⵡⴰⵜ ⴰⴽⵀⵜⴰⵎⴰⵜ ⵡⴰⴷ ⴷⵀⴰⵔⵉ. ⴰⵀoⵍ ⵍⴰⵏ.